لا أبداً ماني جيدة بالسباحة أبداً ما تعلمت سباحة أصلاً. و اخاف وايد اخاف من البحر و من الموية عموماً. <hesitation> ما فيني نتخيل حالي <hesitation> انزل البحر. اني بس اجلس قدامه و اطالع كتاب <hesitation> ارسم لي في شغلة، لكن اكره السباحة اكره نزول البحر.